Na ha taooo na- na ti- ti tichí yo'o tana koti tá. kini ku kadao ho o on. tiayá'a guacamole xhiti ha taco kuxhio shinti, ku tan konti picadito en salsa nida ikuti noajan kixao xhínti takio ki tendreti ta konoti no dita ta kiti i'in tá con eso ta xa kixaotí.